आम्गेर हांव पाच भाष उलोंक जाण जातां। कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आनी कन्नड। आनी आम्गेर माझी माई _पाई आनी भाव सगळी पाच भाष उलोयता।